Panyake mane ngarumoka atau <hesitation> tumbuhan oka lo demena karna nako <hesitation> kia ketika pupuk ifoloi pupuk wo kia wo noa ifoloi manege igangguan ma tanaman oli ma tanaman dadi panyake denako tanaman nako wo gigisara uwa manege lo ipanyake ma bati ka jo sonenge dan mane oli nako tanaman atau ngarumu nako kia cuaca lai mendukung uwa manege lo panyake idaene tergantung tergantung tanaman mane tergantung ngomi nyawa manga kia <hesitation> tanaman mane tergantung nyawa jo akana sokonoke manege ona lo jo hidup sokonoke boloto.